أفضل أني أروح في رحلة مع أصدجائي لأنه مع الأصدجاء كل شيء يكون مميز ومليان بالضحك، والمغامرات، والأفكار اللي تكون مجنونة أحيانًا، ونتشارك تلك التجارب ونخلق ذكريات جميلة مع بعض ، الرحلة مع الشريك كمان حلوة، لكن مع الأصدجاء بتكون فيها أجواء من الحرية، والمتعة، وبحيث أن كل واحد يعبر عن نفسه بلا جيود.